GPS fitaovagna ahaizana position misy olo na position misy raha raiky. Izy io fitaovagna indesigna mandehandeha ahafahana mahita plan-na tany ndraiky plan-na lalana. Ary ahaizana tany misy anao koa. Amina télépnone misy GPS indesignao amin'ny tany misy anao beky ahaizanao tany ombagna, ndraika ahaizan'olo mahita tany misy anao.